Mi lartan jamde bandu va'etenga mai, be koromje nder mai. Mi tabbitinan jamde mai do yamdi do saati wala ha vonni. Mi tabbitinan koromje mai fu do vodi masiin je goddo wawan joda ha dow mai naunatamo den bo torrrata mo. To don ha vonni bo mi habdan mi vo'ina dum ngam voda masin.